<hesitation> Hagnigny tegna tiàko nefa lafo vidy ôhatra pizza, pizza satria pizza zany farany ambany ray aligny izy mahazo raiky de <hesitation> panini, tacos regny <hesitation> tiàko fa lafolafo.